Kulkas ma manfaat manege kae ngoe, o kia <hesitation> moi manege sebagai alat supaya nanga kia inomo ua i basi atau ua i rusak. Trus sinoto manege ma manfaat bisa akere mane o si ngosa mai dadi akere es supaya bisa o udomo. Trus ya si- jange manege ma manfaat segala hal baik manege o kia sibi, bira, bole, naoko bisa o si ngosa ma la supaya ua i rusak nanga o kia manege nanga nanga inomo yang akan wa ojomo.